Ntsi a mennsesa biibiara na a mom osiandɛ abrabɔ a yɛrobɔ no ne fa biara yɛ esuadze ntsi mfom bi na meyɛe koraa na a <hesitation> mennsesa. Mesua ade wɔ mu nna dza oesi wɔ m'abrabɔ mu bia ka ho na ndɛ metse dɛ ma metse yi. Ntsi mesesa biibi wɔ m'abrabɔ mu a muhu dɛ ɔrommboa. Ntsi nka ma mɛyɛ mɛyɛ nye dɛ esuadze na mesua efi mu no mɔkɔ do a na mekitsa m' ama daakye mayɛ nyimpa papa asen ma metse yi na ma merehwehwɛ bia so wɔ abrabɔ mu no me nsa aka.